Ah, matiera ampiasain'olona aminay akagny zany a: misy magnano matematika mampianatra matematika, fizika, de misy koa mampianatra SVT, français, anglais de <hesitation> misy koa magnano sport, de misy magnano travaux pratika ohatra hoe manjaitra; de misy koa mampiasa <hesitation> magnano araha koa EVA, zany monko EVA zany resaka éducation à la vie et à l'amour.